باش دير قطويا فاسيلمون جيب كيلو فرينة تغربلها بيان تزيدلها كاس صغير تاع اتاي تاع زيت و عندك كاس كبير تاع الحليب و تزيدلها شوية ماء تزيد معاها جون دوف ربعة تاع لي جون دوف تخلطهم بيان موراها تزيدلهم الخمارة تاع القاطو دير زوج تاع لي صاشي تاع الخمارة تاع القاطو و في التالي تزيد زوج معالق سكر و معلقة صغيرة تاع ولا غير رشة خفيفة تاع ملح تخلط بيان و ديرهم في الفور كي تديرهم في الفور تسنى عندك طرونت مينوت في لاتومبيراتور تاع سون كاتروفان دوقري ابري طرونت مينوت تخرجها و تسقيها بالماء يكون مخدوم فيه الماء و الليم و السكر تسقيها بيه